Laha ny fahaizako azy aloha raha reny fampitonoa mofo. Laha misy mofo zany eo, tiatena hikarepokarepoky la apetraky amy raha iny eo, la eo amizay izy atono. Lafa mikarepokarepoky amizay i afaky alà la hany amizay sady mafana i amin'iny.